Deh gwehn :daa :on mu-a 'de 'mae: 'i :on dhen-a, :yee' :on 'yi 'de, :mor 'yle :on worlor:-ih dih klehkpeh, :yee' :on po-ih 'de 'plea: 'di, :yee' deh en 'plun-a en :gweh-a 'i, :yee' :an mu-eh :du, :mor :on 'du-ih :on :gweh 'i, :yee' :an mu-eh 'kple:, :mor 'on 'kple-eh :yee :an po-eh 'de 'yli, :yee' nimi-a klehkpeh :on no-a deh :yee' :on po-eh gwehn-ni ken. :mor :on po-ih gwehn-ni ken, soma' :ne-a 'yli :yee' :on du 'beheh: :on po-eh 'de 'weh, :korno'-buo: :or :ne-a 'o :yee' :on wa-or-dih :on po-ro 'de soma' bo. :yee' soma' :dao' or mu 'plun, :mor or :taa 'plun, :yee' dih :eh :ne-a 'o :an mu 'o en 'ni 'yli-dih :dhe, :yee' deh :on za-a :kani' bo klehkpeh, :yee' :on worlor-ih, :yee' :on po-ih 'de 'yli, :yee' en mu 'plun on, :yee' en maa, 'de :on 'ye-ih 'o :nane' ken-dih dhe. :yee' deh dih :ne-a 'o :nane' 'i :yee' :an mu-ih bo :korn-dih en 'ye ni-dih ma, :yee' soma' :or :ne-a 'o :k e :yee' or 'duo' or 'jeh-a ti, :yee' or mu :ma, :mor or ma klehkpeh, :yee' deh worlor-a <hesitation> :an :an 'koba:+ 'di-dih, :yee' :on dhe-dih, :yeh :on dhe-a dih, :yee' :on kpa 'o <hesitation> en-' dii-deh+-a 'cheh-dih :po 'da 'weh, :yee' deh :on po-a dii-deh+:dao' 'cheh 'i dih :ka on no en-' :korn-a, :an-a'a: 'nynuu: 'o, :an-a'a: yibeor 'o, 'an-' 'jeh-yor-eh 'o, 'dhuba'+-a :ne 'o, :yee' :on :za 'o en-' klehkpeh 'weh, :yee' gwehn soma' :dao' :on za-or klehkpeh 'yli :yee' a di-deh a :gweh 'i, :yee' :bhasi'-wlon+ :en :ne-a 'o 'weh :e, deh :on mu-a :on 'kpan-ih-a :yee' :an mu-ih worlor:, :yee' deh :on :worlor-a, :yee' :an mu-ih 'slen-', :yee' 'chlan :dao :or :ne-a 'o :yee' :on 'dhe or 'yli-dih,: :Yee' deh or suma'-', <hesitation> :yee' :an mu 'de :bhasi' wlon+ :dao' 'de on bo, deh :on po-ih 'de :yee' :an mu-ih ba-dih: 'do ti :bei: bo, :yee' :mor en :ne 'o :yee' 'chlan :dao' or mu-ih :yli-dih:, :mor or :yli-dih-' :yee' :on po 'de :an-a' 'beheh: 'i, en :ne <hesitation> :koano'-yor-eh :eh :ne-a 'o :yee' :on po-ih 'de 'weh, :yee' :mor :on po-ih 'de, soma' :dao' :mor or ma klehkpeh, :yee' :on worlor: :an-a'a: dih 'weh :neheh' :yee' :on dhe-or 'yli-dih, :mor :on <hesitation> dhe 'o :an :bhasi'-wlon+ 'yli-dih 'de en 'ye yli, :yee' <hesitation> deh :on jli-a neh bo-dih :yee' <hesitation> :an-a'a: dih en mu 'o :nane ken :ne, :mor en :ne 'o :nane' ken :yee' :an mu-ih bo :korn-dih :mor en ma :yee' en yli. :mor en yli :neheh' :yee' :an mu-ih 'yli :za, :mor :on za-ih 'yli, :mor :on :za 'o 'duhba'+-a ne, :on :za 'o 'an-a; 'jeh-yor-eh-a ne, :on :za 'o :an-a'a: 'nynuu:-a ne :yee' a di-deh. 'ka soma' <hesitation> :mor :on ta 'o no :on taa-or pi :yee' or :nmor worn 'de nyor+ 'worn, jorwor: en :yih :an nyna-dih-a yai' :an pi-a en-' :nmor 'de nyor+ 'worn dih.